Nu taka ja vixi iyo tikuu, iyo tikua mandarina, iyo tinumi, iyo taka pera kakayo, iyo te´e te´e tituu, iyo ntika, iyo tikua ntiki, iyo ehi taka lima, ntaka lima real, ntaka ciruela, ntaka manzana, yuka ku ja jiniyo ja jatiuntuyo yua.